Ebyokurya ebi nshembireyo kurya, ebinaarya eriizooba, naarya emondi n'ebihimba. Ebihimba naateeka ebihimba byasa, naahaata emondi, naazooza naaziteeka mu safuriya, naashukamu ebihimba, naatereka aha mahega. Naateeka byasa naarya.